أي انسان هيتسأل سؤال ان هو هيحب يشتغل شغلانة براتب هو بيحبها براتب منخفض ولا يشتغل شغلانة مش بيحبها براتب عالي هيختار الرابت العالي حتى لو مش بيحبها. لأنه هيتعلمها وهيتقنها ومع الوكت هينسى فكرة ان هو هيحبها او لا، الشغل كله متعب ومرهق فمقابل التعب والارهاق والمجهود ديتي انا محتاحجة مرتب يعيني ويساعدني في الحياة. انما المرتب المنخفض دلوكتي مبقاش يوكل عيش.